ⵏⴰⴽⴰ ⵙoⵙⵙo ⴼoⵔ ⵜⴻⵜⴻ ⵜⴻⵜⴻ ⴷⵀⵓⵔⵜⴻⵜⴻ ⵜⴻⵜⴻ ⵙoⴼⴰⵔ ⴻⵜⵙⵉⵏ ⵏⵉⵔⵉⵎⴰⵏⵉ. ⵡⴰⵔⵉⴽ ⴳⴰⵔⴻⵀ ⴷⴰⴳⵡⴰⴷⵉ ⵏⴰⵏⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵙoⴼⴰⵔ ⴻⵜⵙⵉⵏ ⵏⵉⵔⵉⵎⴰⵏⵉ. ⵙoⴼⴰⵔ ⴻⵜⵙⵉⵏ ⵏⵉⵔⵉⵎⴰⵏⵉ, ⴰⴽⵙⵀⴰv ⵜⵙⴰ ⵡⴰⴷⵉ, ⵡⴰⴷⴰⵏ ⴼoⵔ ⵉⵎⴰⵏⵉⵏ,. ⵜⵔⴰⵉ ⴰⴳⵉⵏ, ⵔⵢⴰ ⵓⵙⴰⵔⴰ, ⵡⴰⴷⴰⴽ.